Ko njamaaji ɗe o waɗa waawde njoɓdi e hoore ngal miɗo njiddaade njamaaji rewɓe. Ko njoɓdi goɗɗo ɗum ko processor, rewɓe nguurndam ngam rewti sabu fiyaangu. Kadi, rewɓe njiddaade memory, kadi hard drive ngal rewɓe fiyaangu.